أأ ممكن أستغل الوقت في إستكشاف المكان حولي إذا كان في كافيه قريب أو <hesitation> أو حاجة أروح أطلبلي قهوة ووجبة خفيفة ، وأجلس هناك أقدر أراقب الناس وأستمتع بأجواء المكان. هدا يخليني أشعر إني مستمتع بدل ما أنتظر في مكان ممل أو -أو ماني <hesitation> يعني مش جاي علي نفسيتي.